Utele kay nafawul ací mëënká kúraŋ, mëënţundël uduká sarësir. Uler uwí usarësir wí amëëntábawël, kuráka uwín kooncí ţí umundu ţíw utele. Uncíyank kápano këënţuţël woka usarësir. Uler uwí kúucumi këtában, këëruka wín koocí díŋ pëëbus bëliyëng ţí bëwínjí. Utele, umpáţú mëënkaba utele, umpáţú úuŋáy booko dinká cël kak úuŋáy. Maa utele cíiţ bá ţúun báampaţ bacumal baro bicël. Pëkáaţ utele jon pëţíji unk ţí bëwínjí.